Ny fika andrahoana sakafo izy koa fa ohatra hoe: hely vola am-pelantanana voalohany aloha lanjalanjaina le raha vidiana, asa ataoko ohatra hoe, zatra mihinana, mividy hena amin'ny kilo andavanandro, asa ataoko hoe mividy antsasany foana ôhatra ôhatra nefa mahavoky.